Ma olõ kuuldnuq külh, et koralliq ommaq eläjidele ja eriti kallulõ väega tähtsäq, aga ma täpselt ei tiiäq, mille. Ma arva, et päämäne põhjus om tuuperäst, et nä tekitäseq hapnikku.